اللغة الأم بالنسبة لي هي أجمل لغة طبعا، وهي اللغة العربية، وهي لغة أبوي وأمي ولغة أجدادي، وهي اللغة إللي بظل أحتفظ فيها لحد ما أموت، وإللي بعلمها لأولادي لأن هي اللغة الأساسية، وهي لغة القرآن، وهي اللغة إللي تربينا عليها، وهي اللغة إللي سمعنا الأغاني مالها، وهي اللغة الممتعة ولغة جميلة جدا.